Zaho koa ohatra tsy hihignana, aleoko aleoko mandraigny satria amin'igny boko zaho tsy magnino parapiavin'ny atoandro hihinanam-bary antoandro. Fô raha ndraikindraikiny za ohatra tsy mihignana antoandro regny, kafa avy amin'ny telotelo igny, mitaky izy akao lasa mangagna aby loha jiaby. Avake kafa andro aligny ndraiky tsy homagna igny <hesitation> marary vavony jiaby, avakeo tsy mahatsindry tsihy hoy ny olo aminay akagny, amin'ny sasakaligny mandeha mifoha mizaha hanigny.